komiði sæl og verið velkomin í í þættinum í kvöld fjöllum við um svarthol sem tætti í sundur stóra stjörnu heyrum af dróna sem kemur í veg fyrir vatnsleka og kíkjum í kattajóga ég heiti Sævar og nú verða sagðar

Bandaríkjanna NASA sá svarthol nýlega tæta í sundur stjörnu og háma hana í sig

ekki hannaður til þess að fylgjast með svartholum hann átti að finna plánetur í öðrum sólkerfum í janúar á þessu ári kom hann hins vegar auga á mjög bjartan en furðulegan

frá fjarlægri vetrarbraut

var allt öðruvísi en blossi frá

okkar sem betur fer er

í um þrjú hundruð sjötíu og fimm milljón ljósára fjarlægð frá okkur

þótt það sé bara tuttugu og fimm þúsund ljósár í burtu frá okkur er engin hætta á að sólin okkar sogist ofan í það sem betur fer margir Akureyringar urðu hissa þegar stærðarinnar

dróna var flogið yfir bænum þar var enginn var á vegum fyrirtækisins Norðurorku með honum er hægt að finna leka í lögnum húsa með

þetta er í fyrsta sinn sem fyrirtækið notar þessa aðferð við rannsóknir og eftirlit á Akureyri starfsmenn Norðurorku voru

verður svo notaður áfram til að læra betur á hitaveitukerfi bæjarins og stöðva leka með þessum getum við vonandi greint bilanir fyrr áður en þær verða stórkostlegar og brugðist þá við þeim í tíma það sparar

bæði tíma hjá okkar fólki og peninga þetta er bara partur af því að koma okkur inn í nútímann en eins og ég segi við vitum ekki alveg hvernig þetta kemur út en við bindum miklar vonir við það í Flórída

í Bandaríkjunum er boðið upp á óhefðbundna

í fyrra og býður þar upp á alls kyns

alla daga vikunnar leiðbeinendum til halds og trausts eru nú kettlingar sem vafra um salinn á meðan fólk er í jóga og huga að þeim tilgangurinn er að tryggja kisunum ný heimili en þær fá líka að hjálpa til í Danielle segir að kettlingarnir séu sérstaklega gagnlegir þeim sem hafa ekki prófað jóga áður og eru að venjast þeir sem vilja eiga svo möguleika á að taka kettlingana að sér voru prófaðir og fóru á loft yfir hinni sögufrægu borg

sem er á heimsminjaskrá UNESCO þar á meðal var

sem er eftirlíking af fyrsta sem sveif yfir Spáni árið sautján hundruð áttatíu og fjögur